<hesitation> Karazana raha magnitra ampiasagna aminà fandrahoagna: misy ny atao masina karaha hoe sakarivo, tongolo ley a, cinq epices a, de <hesitation> de sake, de le atao amy mamy ndraika a, misy ny cannelle a, vanille a, jirofo.